بعد عشر سنوات أتمنى أن أكون <hesitation> حججت أهدافى في الحياة سواء من ناحية العمل أو الأسرة، أرغب في أن أكون في وظيفة أحبها أسعى لبناء أسرة سعيدة، أتمنى أن أستطيع السفر وإكتشاف ثقافات جديدة وزيارة أماكن لم أزورها من جبل، و <hesitation> وأتمنى أن أكون سعيدة في مستجبلى.